Cem na an apuro apura agwökö ï dërö ëka cemna na ka atedo më acama k'ëthïnöna kï pacö myero k'atedo myero aum wie ökö k'atökö më athïn mörö onyo më babagï aumo wie ökö kothere kur yamö ööny ngöm ïë kite na an agwökö kï cemna ködë onyo ka kabad tye ëntö caa ni kabadna do öbal ökö an dong aumo jamina auma onyo aketho ï cel.

Gin na akobo ï kom köp më gwökö cïlïng ï cim ënë nï, më acël gwökö cïlïng ï cim bër ëntö karë mörö tye ëka kï gum arac jö na cwinygï cöl ökwalö cim ökö inwongo më cïdhö gamö cim onyo më cïdhö cwoping lain myero dökï ïcïdhï ï polic ïcül polic mano dökï teri ï yoo na bor do athamö nï gwökö cïlïng bër cë rac thon.

An atio kï cim wang apar ï nïnö acëlacël nwongo ka cïlïng tye ï cim mïö tic kï cim bedo na yot nïna.

An arömö mïö pii më amodhana bedo na leng ka cë akethi ï keno na nwongo cëk ökö na tëk ëka amïö kwe cë dong amodho

Peki n'ëthïnö anyira na tye ï kabedona nwongo ï kite më nwongo kwan n'opore ënë nï ba ëwïlö nïgï böngü më aruka ï cukul, ba ëwïlö nïgï buke më cöc, ba ëwïlö nïgï kalam gïnï.

An atwërö ngeo nï gin mökö n'okwokwota ï thunona nï rac gïnï ka cë acïdhö ï öd yath ëka epimo cë enwongo nï obedo two.

An amarö cïdhö ï pwodho më pur, an amarö cïdhö ï kulo më ömö pii më tic pacö. An amarö cïdhö bedo ï cënta më galö wanga kï lwak na tye ï cënta gïnï.

Kodhi na an apuro ï pwodho, obedo kal nyim, amedo, omogo, ayëta, önywagï kï jami na pol na thïthïnö gïnï.

Am amarö winyo wer lëga, amarö winyo wer më bul më thëkwarö, amarö winyo wer na papath na mïö pwony na pïrë tëk pï kwö ka dhanö.

Tic na jö më pacöna mïö kï cwak both ëthïnö kwan ëka kï wegi peci ï pwonyeregï ënë nï kwan mïö lobo döngö, kwan mïö thon pacö döngö ëka bedo na bër.

Modho pii na ba eketho yath ïë rac rwök, pïën nwongo kudi tye ïë ëka ka in imodho, cakö mïöni two.

Tic n'ëtëla më dini ötïmö gïnï ï kin lwak më kabedona obedo pwonyo jïï ï kite më cïdhö ï lëga, pwonyo jïï nï wörö Obanga obedo gin mörö na pïrë tëk, pwonyo jïï nï gin myero ömarë kën-gï kën-gï.

Më jükö ober ëk kür ökaa ka an anïnö an myero abut ï öd nët.

Jö më pacö twërö gïnï jükö awol më cem kï ï pacö ka cë gïn otio kï jami më thëkwarö na cön n'ëkïrö kï cem na path kï koth yen na reco më karë ni.

Gin na marö kelo awano më gudo rwök kï Uganda obedo ngwëc k'ötöka na rac, ngwëc kï pikipiki na rac, ngwëc na nwongo ba ïparö pï kwöni nï gin mörö këkën römö tïmërë.

Wan etye kï mac electriciti ï pacöwa

Jö më pacö twërö gïnï jükö awol më cem kï ï pacö ka cë gïn otio kï jami më thëkwarö na cön n'ëkïrö kï cem na path kï koth yen na reco më karë ni.

Tic na römö mïö ngat mörö nwongo two jönyö kï ï kabedo onu obedo, tïm më ölyang, tïm më mït atata, tïm na ba ipimere ködë mïö ngat mörö këkën nwongo two kudi jönyö.

Gin na rac kï makö jami na thïnöthïnö calö olyedi ënë nï köbö two both in ngat mörö ni calö kudi më two jönyö.

Yoo na bër rwök më gwökö yugi kï ï kabedona, ënë më künyö bur yugi ëka ëönyö yugi ïë.

Më acël kwan könyö ï kite më tïmö bïacara na thïthïnö na bër. Më arïö kwan könyö ï kite më ngeno kite na myero in inwong kï magoba ködë ï bïacara na in ïtïmö.

Two anyö nen kï kom ëthïnö na nwongo komgï öcwörë.

Yodhi na kwan ökönyö ködë më yübö anyim k'ëthïnöna ënë nï an abedo apor bothgï kite na an atye ka tic ködë na lübërë kï kwan na an akwanö n'adwogi mërë nen.

An apuro amëdö, apuro kal, apuro nyim, apuro ngor, apuro önywagï, apïdhö omogo.

Köp më gwökö cïlïng ï cim obedo gin na bër pïën nwongo in won mërë këkën ënë itye kï twër më kwanyö cïlïng na tye ï cimni pïën nwongo in ingeo ngö na pïn më cimni nön.

Ecö myero opimere karë kï karë kï kom twö cukari

Wan ëyërö ëtëla kï ï kabedowa nakun ebolo kwir abola onyo ëryëö aryëa ï ngegï.

Ï karë ni köth ba tye ka cwe ï kabedona caa kï caa.

Gin më woth na wel mërë yot rwök obedo gali.

An arömö mïö athin-na yath kudi kïcël kinge dwe angwën.

Bedo abonge tic öbalö kwö ka jö më kabedona pïën ï caa ni jö na ba tio tic öcakö gïnï bedo ekwoe, jö na ba tio tic öcakö gïnï lath a tata.

An agöö gin mökö më wer, adungu, gïta, okemu ëka bul.

Ï thum ka cabït an pol karë acïdhö ï lëga.

Kwan ömïö angeo kite më pur, kwan ömïö angeo kite më tïmö bïacara, kwan ömïa angeo kite amyero agwök kï kwöna ködë na bër.

An amarö kwanö buk ï caa na nwongo tic mörö ba ödïa.

An amarö nwongo pëkö kï ï karë na an atye ka woth kï gin më woth ka lwak.

Cïlïng më lon na thïnöthïnö twërö könyö mon më cakö cath nakun könyögï më cülö kwan, könyögï më wïlö jami mökö na thïnöthïnö më pacö.

Yoo na jö më pacöna bino gïnï könyö kanya acël më cwakö kwan pï jö kïbëc ënë më pwonyo lwak n'ögürögï.